To’q sariq rang haqida o’ylasam, judayam yaxshi narsa hayolimga keladi. Yoshligimda tug’ilgan kunimga dadam to’q sariq rangli ko’ylak sovga qilganlar <hesitation> va o’sha tug’ilgan kunim kuni men judayam ko’p <hesitation> ovqat iste'mol qilib yuborganman va <laughs> o’sha ko’ylagim yirtilib ketay degan. Albatta bu qandaydir kulgili lekin zavq bilan eslanadigan jarayon.